يعني على حسب المسافة، لو المسافة مش كبيرة قوي يبقا بالعجلة وبالذات يعني لو الطريق سهل ولي مكان أمشي فيه هيبقا بالعجلة. أما لو الطريق طويل أو المسافة بعيدة ولا كدا، يبقا هسافر بالقطر لأنه أمان يعني والواحد كفاية أنه بيبقا قاعد مش متوتر ولا خايف ولا كدا.